صعب جدا لانه الحياه هي مجموعه من تحديات والمشاكل المستمره وهي البتعمل للحياه طعم. ده ما معناتو انك ما تكفي شرك عن غيرك وتتجنب شرور الباقين لكن في سعيك لي رزقك ده كل يوم بتلاقيك مشكله وصعوبات وسعادتك بتكون في انك تقدر تنجح في حل المشاكل دي بتكون فرحان ومبسوط وده بيخليك اقوي <hesitation> وكل ما تعدي من مشكله بتكون اقوي للبعديها وذي ما بيقولو الما كتلك بيقويك